वय म्हाका गॉल्ळे आँथांन तिए बांदुंक कोल्ता। बोस्कोआतार तिए घाटल्येर मोनीस बरो दिस्ता। आनी ताची व्होडविक ढकोइता म्होझेआ बावथोन्नि। असलो लोक सोडम नहय पण खास कारण आँथांर। तिए बांदतात मिसाक, फेस्टाक, काजारांक। ऑफीस आँ पार्टीएक आदी हेआ जागेआँचेर। लोक तिए घालतात तिए जायतें रंगाचे। आस्तात तिए मोनशाची सुओरोपाईं व्हाडोइता।